Diina né é pues kañēꞌé tɨ nēé vevií kudadú tɨ ñaꞌ í vi kañēꞌé tɨ ni ñaꞌa nimá kuꞌu ján vi vá ma né kuntée ni tɨkɨntúku tɨ kɨtɨ kuꞌū ján vi ka ñēꞌé ta xíá vi vati ní ngantoo tɨ caꞌa i xi nte nēé vi ntuu ivi dɨkantoo tɨ ñaꞌa i kɨtɨ vixí neeé pues nántuku tɨ tɨ̄ñɨ cí kan ii kuntéeni nɨ kōó tɨ xi adɨvɨ kanchié ítɨ tɨ̄ñɨ ján vi kaítɨ tɨ̄ñɨ né kuéꞌen tɨdɨvɨ kadɨvɨ kaka xuꞌu tɨ kadá ntio kaítɨ ne kakaxuꞌu saka xuꞌu sá na kadañūꞌ néu ñaꞌaa kuntéeni kukaxáꞌú tɨ kātee tɨ́ñɨ kɨtɨ vi.